بلی هو چرګان خپل خاوندان پیژني آ کوم وخت چي دچرګانو خاوندان جامې بدلي کړي بیا هم چرګان پوهیږی چی دا زما خاوند دي او همدارنګه کوم وخت چي خاوند کوم ځاي کی یی چرګان ورځي هلته نژدی ورسره اوسیږي چی دا خپله دميني نښه ده چي دوي هلته د امنیت احساس کیی